Otlar odatda katta va tezroq, eshaklar esa mustahkamroq va chidamliroq bo‘ladi. Eshaklar ovozi balandroq va ular ko‘proq o‘zini himoya qilishga moyil. Otlar odatda guruh bo‘lib yashaydi, eshaklar esa yolg‘izlikni yaxshi ko‘rishi mumkin.